Ñ'asany ñy telefony moa ajà reo, natao hifandrambesa aminy ñ'olo lavitsy an-teña añy, natao hifañomeza vaovao, manahaky anizao ñ'olo a toliara atoy noho ñ'olo a mejunga añy, lafa misy ñy raha ilan-drozy roe, mifampikaiky aminy ñy telefony iñy ;iñy avao ro ifandrambesa, zay ñ'asany ñy telefony.